Igävüsest keri umma telefonni. Näe äppi, midä ma peris kimmähe alla tõmmanuq ei olõq. Tii tuu vallalõ ja – nigu harilik otsingumoodor. Panõ sis otsinguhe "armsaq pinipildiq" – "Säänest inemist ei olõq olõmah". Inemist? Häste. Kiroda sis edimädse suvalidsõ inemise nime, kiä mul miilde tulõ. Kiä tä om? Määne tä vällä näge? Koh tä eläs? Kinkana tä tüütäs? Mis äpp taa sääne om?